Cadeaux sara aby si nga vidianao avy akany, angany manambola ma zany io olognanao io ah? I raha namanao, angahy! Zakao aminanjy koa anga mba hividy any tôgna fa zay tô any my na cadeaux ah na ranodranomangitra <hesitation> moramora vidy io sa raha azonay aby.